Kom kë najk të t'suk jue padakap ujt's ay madyëbë yaj t'sokpë myak abinëp jadunt's nëkx chyok të jedun chyoknë.